والله شي ما مفكرة بيه قبل انه واحد يكدر يتحكم بالحيوانات لو بالآلات شوية صعبة بس اعتقد بالآلات لان حيوانات خطية واحد ليش يريد يتحكم بيها بالعكس خلي عدها ارادة حرة مو مثل الآلات تكون يمكن يجوز اسهل انه واحد يسيطر عليها وتفيدني اكثر يعني اذا اتحكم بالآلات تفيدني اكثر بالحياة هاي التسويلي هيج هاي تسويلي هيج مو مثل الحيوانات يعني خطية